أنا نحب نلعب لعبة كرة القدم, ونجيدها بشكل جيد برشا, من اللي انا صغير وانا نلعبها مع الاصحاب والاحباب في الحوما, سوا كانت في الشارع, وإلا في الملعب متاعنا, عندي مهارا في المراوغا وتمرير الكرات بالجدام, ونحب نلعب في الهجوم, الرياضا هئي تعطيني برشا طاقا وبرشا حيوية, على خاطرني نحبها برشا, ونحس بالفخر كيملعب, ونعاون فريقي في الربح.